احب ضعف المال واتمتع بحياتي-الي انا عيشاها حاليا-لان الدنيا مش احسن حاجه كفايه ان الواحد يتمني ان عمرو يزيد